Twi o aa baade bo kwbangma mal mata rok twio tongo. Twijlangni mal matarok jemon timi dolphin tei seal rok bo twio tongo. Phiaba bohrok twi bisingo tei twi sakao thangwui tongwui mano. Twi o tongnai rok larva tei chikon chikon yongsa kuksa rok bo tongo. Twi o tongnai mal matarok jemon kumir tei kaasing rok bo aa hai kheno twi o tongwui mano. Tai tebo kwbangma manwuirok jemon jeli aa octopus khangrai tei athook rok bo twio nukjao. O mal mata rok twi o tei haa o tong mani faan o hayung ni borok rok sijak.